Dʒgna shagr dʒgan ʒara baha maha dʒgamuda srsrg kdgi aha tagn srasrg kdʒgan duda dʒga shagra dʒgan mud aha may gata hayudbiya, ushava marobiya ʒaradughahana arvala dgita ar dagala argwayava ardgatakwa ardgatakwa ardgatakwanna marobi, amma bawai marobi vala dgitbiya ʒara dugharna dek nnbadʒg mavakay dun li vala ʒaradughahna ar vala dgitn armathai srga srg taki kwanina malud kwanina ntagatagkhai tvakaibi kwanina intagai khaidu akaibiya tsagtr tsaga khiya marabiy kn kʒradughahbiya, koba khmaluda usa srasrg kravaki adagal nn aha mai gwa iva kubarakwarbi, aha usa mavgiha marob nn gwayav taki aha dal takwanaha dal takwana aha dʒgan aha dʒatakwana aha tahaya aha dal takwa aha tahaya Wai bagamda dukwah dukwah damn badum wannahan marobi nn nn tahayan a hwadr mudbiya, maha nagan aha dʒgan mamai dgi aha fdmfg nn khai mavakaya, aha fdmfga mami dgi afdm yaya machiha ching kdgiti takiya a a kwanina artagan n ʒarara dughaha aa ndukwahbi ʒarharye we dgi dgiya ndukwaha mama bag ndukwaha amung kʒarha to ko ʒrints srgasrg taki kai babr tsa kukuwa tsagharntsa, ko usntsa kai srga srg kdʒgadud am ʒarh, amma mahadagal ma whalvaha aha tagan kadgiti morodoiy a aha davud mtdula kwar kdgita baha bagana, to koban ʒarh ndakwani ar srgai tha ktaki kwanina mal skmda armevlak n dgina, ammaludbi ar kurkad bakn ʒarn dʒga maks dʒga ma dunina mg shagran takin ku bawara kai usamantsa mgdhnkal, a a dugha mantsa mgdhnkal may usnavbi srga srg koʒga dud shaar nn hulfakwan kn kadgit. Amma matagavtaki kai usa mantsa usamanna mai srgai kdʒga dudbiya, dughwa mantsa sarga kdʒa a gayau dakdak gwayavana amud a usamaits inda kwani na ba gavayavnin amuda, tsm mainm takraabiya nn dʒan marau mung nmatakran koba yaʒhiglandkwi chinga ching km takraha, maha dʒgataki kuwarbudaha mamung dgi bagabag nudana mamarobiya aha tagara taki manara kwan kdgiti dyiya wa ndukwah wa marobiya, to innin ndaku srga srgnin tiki kwah kustsa srga srgini kdʒga dudan tagav kuba zara mung ʒri vulak vulg kn kdgiti umtaka kwaha da chinga ching nn kmtakra, mgʒri takataga aha da chingai kmtakrbiya, dʒga ma man maksn ndakwana said karvid mahuda mamai farvid mahudbiya aha chinguy km takran n aʒganbiya kaba ghufa kwar kdgita ma maksna, sai farvid mahud may dgiti tagva taki kwanina ma kaitsa ma ndukwah maya mathai wahbi ko ba ʒrgyikwah aiman bagbi kdgi ndukwah, ko mantsa banaha nhagn kʒrn ar vlgavlg ksha war kud maluda vulg vulg kshawal kud. Takatag tak baba kokuwa dada wabagi kdai ndukwahbi dgi artakatag bawailalai ʒara sai, dada kwan taki hubaru nubarga lakwwi takka tagtaki baba kwa bagn baba marobi bi koban hyikwa ʒr matakiya vulakvulg ni takiya bugi ndukwahi srhasrni tak dgi aha bagn marobi, maharanagan kvlga vlga kdʒg ann a diginan kud srasrg kyadi aha da dʒgann dud badʒi khayah dʒga dudbi, ʒarhvultur vulg kn kdgi aha datagtrni tagn ba maro kohr mana tagan kdgit maro vak ʒarh arching ching, to ar sago nitr davakah da gata taka bab mabagamdabag dgit ndu kwahana kwahi tsa maro kwana amitr mamaronin ee maro ndukwa ʒarhara amn ai marobiya a a marobifa, hulfakwah kdgit tsa marobi, daa vakwah ndukwana marobi, dadan dagad da vakwah dagal da baoʒa n badʒg dagal da vaka huba kyaha dambi dgi ʒahya marobi, badʒan dʒganud dan amung kʒrah machinhaching ʒrn mantak tahayividan. Ndavg vaka takiya a, baba mabaga nabag na, kwanin tsa ai marabuya a a marobi dgi ʒrara amung ko dugha ma nuha nuhg kogha gayav a atagar taki dughar asg kainhak nhag nai dagalda vakwahn tsa nwa ha gatn wabadʒ kdʒganahifa thubk thubg nud kdʒganah maro maro dʒgna mana awaramud thatsm aha badʒahrahn dgwayavntsa aujilga amung kʒr ʒr kuma taga taki a, ashe nhganh nud kn k gayavarna amʒr to mathai tha bagani kai bub tsa shagr marau kskai babn vulgwa vulgl kn kdgiti da ba than kai awa ram ʒur, kwandakwani shagr badʒi khayah dʒga dudi maʒaman bi badʒi khayh dʒgad ʒarhi kud maluda kud hulfa kwar kuda, kud thughara wakyahaka kud bababaha kud dadaha kudʒraha kud kwara dʒandʒgnn mudra man dʒhan dʒagndudrn tsa kowar thubak thubga a a mana dugha jir jir danna a ma ʒra jirjir danna amud a man ʒrau kʒrada kwatr ʒrda chingai klbgudi tsm huba kyndaku ba dgan n glndakwa ba duga ku ba hulf kwar kdgiti ndaku ba duga, kai marobi ʒrtsi amud masaha ghav da ga ta dugh vlgyh kwan. In kdavav taki amata dugha mntsa ndar hankalana amud ka ndavad ai ndva hnkal nudai a a dughmn tsa kai maidughunkalbi awara mud marauhama badʒada badʒgi ha kwan kdʒgananma, amma a a duga man tsa a kai mgdhnkal dadakwa ksgu dugha man tsa a mgdhnkal ka, chnna ching nudan kmtakrr bathurau koba hufakwa kdgitbagana ba thur may guyavbi dʒgaba hinahatir tagav maray nn dʒganan kdghva mana mud, shagarai vulga udr dan nuhin awara mud shagr ba tagav ndukwah thrkwada tagar takiya dugh mantsa ha ʒamantsa hwada mud man namfaniyeni dʒandʒg nn badmtakr imtsak sharn in ndʒga ma dunin makwan kdgita dughwaha ʒara dughahnako bakwa khnan ar dasa, badum mardasna marobi kwaba dunina da thinga bama duniyin. Amma aha vala dgltna aha da takwa adama hinahakwa dahkada ʒara ghalvah ar dah takwanar dahta kwan ghulvah may manfani mai nmtakrabi dugha. Argwayan mai rubanbi mai nmtakrabi, koba dada ka da ksak ksag kuskwana dugha man gwayava mund mai nmtakranbi kwaba duniya thung bama duniyin, amma vak yashiga mabahabaa nn kdʒgah ba lapidyaʒhigla kobau kdgitkuma aha ʒgan km takran mabaa bag nn kaureh mam takr, ko ʒara ghalva hn an duga takwah am dugal takwag, amma kbathr hir yah vak yarubi to maribi wan kdganbi ghulvaha bakurama damduga gatan ga tg kdgi marawa mausg nina am dagal da usg koba dg da bagwa thur vakwa am dada kwa adagalla bagakbaga in kuma da mulku mulga ma kswada ksg kdi vakwa ammalud ksha adagalla aksardana a lanwada lan kwaha bagwi bag kwaha ammaliu ksha abbagaran kwanuhga nuhg nn kdʒgan umtakra, amma mai dgdgagal da bagwa kwaha ammal kwana in dgabi ni amun kwari utakbiwan kjingji ʒraman na mai duhunkal dgi da tagaknin. Mathal vulakvulg kumtakranag nn mathai tha vulak vulgbi in vulga dawa nai kdagai kʒra manna ʒraman tsam nhad hunkulan amud marobi dugha ha whad hinkalandan anda ksg keviwa amud, to mathai nn takranbi amai nn dginan vakahbi may jiran vakahbi a dʒanga bwai maruwi vala digit ya marau vala digit, amma valk dgitna dʒandʒag batahaiwa kyah dbadada hiyaha ʒara ghulvah bish bisti bish das nudisi, ko km nan dgita assa samagud vatawan amitra dbidasi a dʒanga bagimala dada kwanagan ksgwa dgita sgwah madada kwa nabi baduwar bawai inpal waɗa sugwa dugahba mung wara mung nudha dasugwa bawa asgal kwgy inpal nnba don badʒagnkdfand nuda, masama dughaha badʒgankdʒgan duhaha nvalan a dgitna, daha das dam guda whalvah na dugwava badʒan kdʒana valadig maha gargan kwaban kalan. Srasrg kyandi ahabann kvaladgitah bawal aha valgana asgmana asgmana asgmana muda buha daguu baha dagau takwan bine, wa ʒara ghalvah mai thiva tri arna badʒaba dughah nitra mai thiva arbadʒgkadana thad ba kskh dghara nn nn dʒganaduniyin wanitr ghwalvaha mai thratr kitribi ko ar baga bau nitra wama mthrts dmbahrkskih dugh mai dmhr khwavɓi dmba hrkskih dugh nn nn dʒgana duniya maha bagal nunya a kai babara in bagal nai kvala dgitinbi, aha dukwahna vala digitna mung damun vakaya an vala dgitn ar dakwa daga as takwa astakwa am whalva hna inbagal amunk babah, ataga bakji kbabaha ba baban rdakwani harma udajijir baba hindakwani wa me tagan taki dgdaga da vala dgitin ba dole, tagan taki andʒgchi dughnra tagak taganin koba tuwakyahy aba kyandi ahada valgu nn kn kn kdgit mamuga agutnn kyadi ada valgnn kdgit, mamaya inbagai nai amun gk kbabah in shagr dʒgan duni ndakwan takran.